أكيد اكلتي المفضلة هي الجريش ومكونات سهلة اثنين كوب جريش واحد بكيلو لحم اربعة كوب ماية واحد بصلة مفرومة واحد ملعقة كبيرة زيت ملح وفلفل أسود حسب الذوق بهارات طريقة تحضير تحضر البصل تضيف له اللحم تضيف الميه تطهيه لم تطهيه تضيف <hesitation> الجريش واطهي النهاي وبعدين حطها مبروك عليك.